Rakôa ka handeha ivahiny akagny zô anô amin'ny maha-piza tany anô de voaloany indrindra anô alôngany mila managna lamba anô agnatiny valizinô igny akô, mila managna fotôvana ilenô reva tonga akay, de vola de aa fitôvana fitôvana fangalana sary kôa reka.